La gny tena mahazo tombotsoa manoka amin'igny moa zay da gn' ambanivolo sy ny tana mbô tsy misy jiro. <noise> Satria lafa feno i, feno amin'ny masoandro. <noise> Da afaky magnety tele gn' olo izay; da afaky <noise> manao gn raha tokony hahavelo gn telefoniny aby sy gn ny raha mandefa amin'ny <noise> courant aby. <noise> Izay gny tena mampety azy.